Me matrimoni ideal al e ën ciesa cun la famìa, gl'amis e pöi andé mangé al risturant e balé e ciaciaré cun la famìa e gl'amis